Ao gny THB avy a Madagasikara atoy io; <noise> Da ny Gold, meherihery mihoatsy gny Thb io; <noise> Da misy koa ny Heinekken avy amin'ny firenea hafa agny. <noise> Gny labiera izany mitovy aby amin'gny ankapobeny mafaitsy <noise> fe gny tsirony mampiavaky azy sy gny alikôly misy agnaminy ao. Laha maherihery gny alikôly da malaky mamo gny olo misotro azy. <noise> Laha moramora gny alikôly da mahalany maromaro gny olo misotra azy izay vao mamo. <noise> Izay gny tena maha samihafa azy io <noise> eran'izao tontolo izao angamba.